A'a mi jaambaayi, konduye nder kutiji e wodi non no yidiri zaman bandiraaɓe. Goɗɗo kutiji e wodi yidde yimɓe kamaa ba, Durwa, Poodle, e Beagle. Kutiji ngiɗɗi yimɓe hawti e Chinhuahua, e Akita, e Basenji.